Akwa kanyɗar marghin yamunji tabijan dole kagadda anuomi lamur avoein andimwa ka hinyiwa duueigan duk dunyaga waiso takarkapi cku araima jarta bwi kajarpi dwo eigankwa ma avoeimwa gankwa kadainyan dole diye muran tabijan jatu msaɗnda ari kami kinɗ kana tabijan kikalba kikviji gan akwa su saɗa gaɗa dole gada chaykarba path yon yichaykarba tabiji jadu msenaai ta avoei tasijisan akwaja kiya ui kabo tabija gana kiya bwi kiyara thawar amdiɗa aria tabigigani kiya bwi vi magaranfe aria kita tura kisi avi kara tabijigan itaro kdidi karaɗa kisi ita ui sira kiya bara aria ama avoi emgan misi gamkwo mime diyo sara murdi adadadiwae ita pe kawai mi pege ita hanyi yau ahanyige ɗainyi bira kakta ui aria eimi janda ira ijak dar ui kaɗar kadar silamda wakwa sira kakta ui a hanyi avaige adiwae yau aina mandu nu tabijigani ndndge mugbid tushikuɗu gada purei mung purei gada gagadda shiraga mung gagada shiraga ga galowchin karage mung lawchin karage gada zuba mung zuba magu bara gada bwi mdakunga magu bara gada bwi gada siya vi kasusunga mago bara gada bwi maise magu bura gada bwi fwo fwan dibiya ɗai avira kalega. Aboragankwa wula jan ja chimbawa nundagani gada mzee bora kabou kwa gada mzee bundayi gada mzeera juwuldi amding aria amding ra halku halkuwa na shiwatuwa dugum akwa gada mzee bwi akwa mdakunga gada thaka gada nchiy gada bara sara kakga bara akwa dunya tamjigani kama tambiyan ja murdi avoeiwa tabijiwagan alamursan tabijan jamorda lamar kana amurra bara sura kamum fa sama aria avoie kuma tambiyan murda larmur locfun na kamar ta tasey kamur ɗarba haɗɗa akwa jamur tuka munzi kwagan haɗɗa di ɗai nunuge mung wula gankwa. amdira kuɗa hanyi tabijigan <hesitation> kullum jan sura kaja ui aran adi emimawai don san sura kamda barani jada bara jada kuɗa dinuni jada lag ja hani jada chaɗa jaɗa chakar dugum sura kanuga aran ka ui sura kata seng vila aivikininla. Soyan yan yikilba tabiji tabyigan jai tabijan jan kiya bui mdakuda mi tura vira had kisi yita sey yade seng kisi yita sey yada seng budda shagwe ɗa yau misi budda shagwada yada jai ki ui fa ui kabo. Njany mdakudayi yagan samdakurani njany tabijige shagwa ɗa yaga sama misige kiya buvi vi kuɗa aria ltha aria tummaɗa ami ltha aria sera ɓukge yada ui sara kiya bara. Yau kanugan yin ajadaini tabijan chimbari amboiein ka miyama ɗainyi mang chimba ri amvoein ka kum- kum kumma sura kakga ui gan avo angan miko ujigan kawai kaɗarjai mung ɗanjai gaɗarpi gapi ujiganma ɗakuɗa silamda uvoila mung sedigamma gamma kushaakla akai nga chakla rainyi karakla a mɓathang nga ɗainyi jakla munza chidchid ga fwamda sulaka araima yau ama ɗai nunuge ɓai nunuge ɓuyigan gatuka vaung araiyayi maka zugar yayai mima sila agura. Nchingya ma njak gah saɗso gan awuljegankwa ngna su nang ada gwa gaddan wai ama mungnukana avoeigan mung sea ndk nigel su ɗau tuda gadda nga ɗai umdila aria avoein jara ɗar murdi sula tuka avo eidaran don amdira amdila aria dom avodin ma tudamwa samaa lada amdila ɗainunuge jada ɓukji jahanyi ama avoeikuma jada mikaja kedu zambini gadawula ɗainyi kuma ɗunyi aria adi, umdilan nuge tu kɗthur radarma yau ama yan waiso tuka na nun yanawa arini adu sara kanta kdidunnadurmawai mandu. Miɗai gon kanugan ɗai umdeta jada mzee chakdrba avoein ama yan ya ui chakarba aro eiwai, tabijigan kiya bwi baya mdaku. Tabijigan kiya bui akwa vi kasukuɗa tabidigan kiya bui vi ɓula sura lthaɗa aria yau tabijini jakitukwa ja jadu sam ɗari. Ita purai ita purei uvoila ita duruchin avira kiya bara aria dugum ita bui aji vuɗara ita bui afi yala, a aria yita bui aroi kasukuɗa, yita buy vi chihoeɗa yita bui vira ki ɓula sarida aria tabiji gan adi ser shamwai kuma waisoma jadi ɗa tavan ja sable ta avoeian gawula tabige ninige mung jaise, gau ɗa adagwa mwa mawai mung jaige gada kara zuge gan ma getakdr jadainy gama gaɗa kara wul tambi ɗainy ka hakan gwa ɗai aria ama nunuge avo eige gaɗa hadi jakgankwa mugd sa buddagankwa ngjai umtaka hawalage pajar salari sala umta kara umta kdr havlage avira kakta tura kakta ui kabon aria sera kaga baraga araini nugan jadu lockowa akwa jamurgan yayi ɗai mur margiwa ɗai ahinyi kdk nukana mi kaga baraga kwa sura tuseena lage jadu kdk ta tukwawa ma umdiyaya amdira a gwa naksugan dadu amdigga yay akwa ɗai dayi avoei tuka taɓuiya diya marghi akwa muram akwa kanyiɗamurnan mur marghi araini tabijan marg gwa ui sir aka mira bara biy mung wulni ɗainy sura kalkal arain jai mugakwa mar mur dunya murgani tabyi waiso ta lukwa avige umdige ta tokwa bunda umdi bula. A a ge umdira kajar ta hau, kdradarma jarta jadiwai jahau karani a boi jahau karani a boi jahau shakni aboi dama jamwa ja lakwa abunda duk mgan diya ka ui sura aya baragan, umdila kabo aja bara amdila kuma jan jabaraja katambiyanay gadawul kawai mukuwalaka ka ui dayi dayi ka sukumba dayi jada umdila ɗainyi jan ja bara koboni umdila kuma ja jabaya koboni sala arr ma tamchang ka tambiya putandi nigararan amdilaka kuma jeda jai ɗai jada jain emilakamawae tun tu shakud gan majaigankwa ma voi wungani har kabun avoei ɗai yigame miyasa zuba tushakuɗge kijiɗai mwa kamthur umvoira kinukang yita ɓoeka mdakugan kwa ita mitura yita sis a saɗa sa saɗa tuka raifa yisi dayi yita seng jai kilukwa sha kolakwa shagwa mmi lakwa gan kwa diya yita sedan kasalagamwakwa seng pal tasida dadiwai salagan me sad kira sarichingankwa sa saɗa tuka minti kum- kum makargani dayi yidakwaɗa seng jai tavi kathurɗa raidayi kita ɓukji ki kilokwa bunda kilokwa vige sira kak subara ajiɗai jawae yayima yita nzee tura kira barabakge abwa damu mung nukang gada zukduɗagan kwa yiɗai ka kabodagon mchiydawai yau gewala ɗai ningan kani gan ya ui nukana yabara san ya ui nukana yabara avoei uvoila yan matamwa gakwa avoen amwawar yi tukwadai ama dayi tambi kanta urdi avoei tamur.

Uja uja amdira ka ujan a kalni ɗainyi sawakwa ja da azibiti i sawakwa amdila ɗainy a gwuni wagar jadasadi msamda ujan a kalnila gartamzee ra thawar ni uvila ɗainyi matema amdi had umdi avoziya you gada mudda kaichin daiyi ɗainyi tabiji taka avo gam matema sai tabijigan kanta had you tabijan tadiya jatuka jatuka barka diya hang diya ta voeryan diya mam kanta mwa yayi tabijigan daya kanda mwa yau kanigan tabijigan ug aɗmditukwa ɓujan chimba avo el, avoeiya jaya madu so san diya biya maduso tuka nanan a tambiyan duhebadar avoa tuka tambijani tambiya murdi dar kada ma jaran adu pathuwai maduso tuka lactun maduso tuka uraini kuma maduso tuka kathura kamɗa bara kamdu murdi arai akwa akwa sege dagani akwa tudasani so uvi waiso tuka uvini waiso tuka kartir jainu amdila ta tukwa uvoel umdila ta tukwa tabise ama ya ankwa ya a wul umdir tabiji.